בטביעת אלחל מע אלעמר קטג'י אלתעקידאת אלמס'וליות אססחה אלכופ על אלאולאד ואלזוגה, ולקין מן נהיה אחורה קייזיד אלחכמה ואלפهم ואלניה ואלקדרה על אלפרק, אלחياة מאשי קטתעקד כולה קטתהוואל פין מא כנת קתשוף אלדוניה באל'לוואן דאבא קטולי קתשופה בללי ילי'ק ופهم ראביט אלנאס ואללהז'את אלס'עירה.